Cuti wak senuka kou iyenlah cuti Krismas ako kena pulek liko betemu tina tama janek-janek tebuso jegem tipo serta saudara mara akou kena meraya Krismas serta bergupul serta berabih jegum loyen.

Perkhidmatan awam wak penikir kou paling penting gak jalak masarakat yenlah Jabatan Kerja Raya. Jabatan itou kena subet sereta membikik jalan jegem jebaten. Jegem kawak menuluong musim tapok,

. a tenebawan kou mun bak taau pasal penyakit ienlah mun diem gak kapoung telou kena mapun klinik jegum membawen pasal penyakit ien gak misi ataupun deresa, dagen liko putih deresa ien HA

Akou menyubak jegem bejimet duwit dagen keluwerga kou yenlah melei bareng wak perelu atau penting un ji lou beraih, sayuor, jekan, dagieng, gula, ji wak bak kan tiyap-tiyap lau.

Wak isak dagen telipon ajau itou wak nisak kou ada lah wak isak sudoku. Sudoku itouidak me menguji minda telou kutan tan itou telou bak menyelesaikan jegem menyelesaikan game yen